Ba c̱hinc̱hi te fiesta te lo llic̱hiri día diecinueve lewar lwar lor china lor xexe veintidos de diciembre leix ladika wa dolox lewa dolox kara bin na mbar bex xḻa diikaꞌ bin kulto lo kabiner ka okan lloto te tomasla chikan weno mbarsla wa lo do lo nueve wa do lo to lo kan llikien lan choto lob ku kwa llonch kan rexe lo antoma rraka bet te la lloto wa loi te ti loi waka adornar ne lle ban nex ladika lleban newa do lo loiaka waxa rraka adornar fuera te lluto nekara lle xela ni kara dorno plastik mane xin ladika len na acostumbrado mietino nia kwa loi rraka neto ba akwi manet to pa net to pan nio mani kon riunuchin mieti niakwa nex ladika jana lei a ti le rraka demor isa lo llichi la te oarkian niakwa lo di ni kostumbre dinia. Ako mieti tob tanii tu nii xnaꞌ diikaꞌ ta nimalə tu tu rudin chinna nia akwa loi la rai niw kuchin kabin na nambal por partə de nambalə por parte de kultul tu pakan wa loi rruchin gan kara ronkan vestimenta de lollichili diika na costumbre rie loi ropa kwan rokwan la rmadi ronkan kadia loi laka adornar loi xin ladika traka tu convivencia ne rollitote tomasto le rrunkan to pequeño almuerzo maato rrakan llal to wado lo fiesta barka cuete ka xinladika ka cuete xin la rrakata convivencia to ka mol llillleli ma te kara binka mal na mbal na nlliken xno bol ka bil nan ka bi na nal ambai loi traka to bxe ni la nakan kanto bxin ladikan bin bisama to no tob lei dios war loi ronkan convivir xoto ma neto maztlan tor loi do lo fiesta señal de fiesta te lo llichi xi loi de ti loi xiladika wa lo do xinladika kalenda. Lei ka wa do lo kalenda lor topokan xinladika wa do lo calenda loi ba wa do lo loi kwadeg ka xinladika terio lau de xi le kalenda de niaka kalo llote de kalenda lei te tix ka tre kalenda dex yo law de teti loi bexka xinladika espina xchima bin lna sindiko de karnika mieti xila loi despues loi xinladika dekantex la bin na president de lo llichich no na pade de lo llichi dikina ka mieti niakwa pa te llichi niekan no napati de lo llichi xinla de lo nini kan non pater rio law nikan lo te ti lor ralla loka chon lli mawa loi xin ladika loi wakach chun llidaꞌ ka lodeteti loi xnaꞌ diikaꞌ de kwa do lor xin ladika chon lli wa loi la despues loi xin lai dolo kalenda de flores y karnikan veintiuno. Te veintidos kalenda de flores te kara llichi te pr parte de wolto wa lei toka ta mieti toka wa loi nekara wo parte te ka bar wa borrun kan konvivir ne kansak dia veintiuno veitidos ne por parte igual dekan de tokan de tor chikan me deto xwi makan la da loix ladika top desayuno matekan tu <noise> al comida ned to xkwi kan li nikarnikan miet te lo rrunkan come vivir bi le de xinla yo kwin nekan lo llichiri nekara xinladika wan dolo xinladika tiufa tio pacho nax ladika xinladika kan mator tio panchon tan tio pan kion rula tkrioeb a tiox xali ama tio loi tio ken kara mieti recorrido te lo llichi de ne tekaram bane kulto loi lio kokan kalenda de flores kamie kamieti nerraka mixte birasta nesla leix ladika xdet mieti kalenda <noise> a ti. Ka wen madi xne llebe loi tio chawka lle kamieti lanllo tomach tal rri torlote tomarla kilarxla tirnikan mieti lollichi lor xnaꞌ diikaꞌ de ti loi veintiuno rata reccorrido veintidos rra recorrido lei de to kan a ti te kulto de toka parte de nam bal loi rinladika nam na lei da loi rrizi kanto ni nisi bambar rela chcha kamieti nisaꞌ dii kokan lolli lei de nekan chulalle kaka cuete de <noise> de xinladika loi rrin raka fiesta te lo llichix xinladika rrin loi xinladika lox loi despues terri te loi tixi la kanamba lolle chin kan ne reconocer nam bal bin naka cabezar loi tenambal cabezado naka kana bin de nal la labawa renlli conocer ne ka kulto de gul lo riol kan bin na nal rol o wa loi lin no na rrone to comida rio bokan rrokan rekan. Hasta lo ultimo rraka fiset nena nena neta wan ro yookan te loi te nei kulto te presente de nentebr fresco rene xinladika loi kamieti ri wa lei ne kan de neza kan to presente xin ladin nana bal ronka mbalde na lo agua de neka to presente no torlendotekz ka wakan le neda konvivir di nikan mieti chinkara bin comisión de festejo war loi xnukan nurpin xbizkin kan xe de ne to kan to maxkal nex bixkin kan lo neda tu ruun nada dii zi chute pchun la xinla kalenda dii zsin kosa ma du rrun kan lolli chiri rriokan fiesta de veras diikaꞌ riokan en to convivencia lo llichi mare xinladika rro rraka fiesta dii klan loi xinla na rra kamix la xka bex chibate xos xsi dii xnaꞌ lo señal de ke. Xin la fiesta lo lli rraka mix uktiopa lei cho na rraka mix malan ne tomás sḻa tinto na fiesta de fiesta de tomás lor bin xte diikaꞌ dii bxone mal dii kan rruo xikan lli ne fiesta de tomás de tlan rri nei neda kate bin kulto lei lux te ka ultimo wa de lo lia ka bin kulto lei ka bin kulto subario kan fiesta retro kanan ba al ririnlli reconocer tole demasiado rraka fiesta rri esto li dese diecinueve veinte veintiuno veintidos lor lux fiesta de lo llichi klan rri loi demasiado rron rren loi xinladika na trush par lor lox fiesta dii xinladika loi idetaka veinticuatro de navidad loi loi kabieti chiten navidad te niño jesús madaka lego lli cheri <noise> Fiesta de tu bin xox nian lollichiri loi retin kan me retin kan to tawx ladika to fiest bueno <hesitation> kan ben taw ridikin okan lo llichi loi de tu boda lo rraka chox man lo llichili loi xin ladika rrun dorar lox man to fiesta te vo xox niakan xox lo richi loi per ladika galo lei dese pernia loi xin ladika tu bolor dax arnol dool loi denekan to presente to bxinladika to presente xinladika bin xinladika top ka ne lo kulone to presente betaw lo di nento xinladika la toga tom rrallal gull nia lei xinlad te neka to present ne to presente lei xinladika. To lellenda te lo llichi made xinladika kara ben xin la kwa kara bin bin iniciar nex xin la loi chinchiri bin xinladika xinladika wakan bin kara bin de baka nokan lteneda det kamper xinladika pinka runka lo llichiri xnaꞌ diikaꞌ na kan det kan te rinladika got lan na kandet kan lei xinladika kotlan binkan wdartl det ne ka kara animal buka kabu bikan kandet kalo llia loi let kalo llian tlan rin loi xinladika xinladika noix xinladika chere kanto xinladika tuno ma lei xinladika to negro manan loi te xinladika to nakan kara bin kul kana animal mat teka wa rrankan kate kan wa loi xinladika. Waka nu kara ma mai loi xinladika xinladika rraka bewa lei per tanto chinte oregon kabie nexit no o makan owa lei aka lachan o wa lei xin ladika det kara na det te net aka xinladika mexico nakan net ne kara nu uniakwan det ne rekanga nekan agaret te mea nakan lei xinladika ukan chane negrit <noise> la negrito lei xinladika xaka kala na bxintatone nekan bin xunenkan run nadika xakala chingolo ka bia xin ladika wur wa lei na andei det nekan kara no mexico etne karan kara mieade nekan loi che te kara mia ante karan no detyen rumbian jatnna kwa loi xinla mula janekan ne spento na ne laska wa lei de kan. Te klollile loi tesa kan deka par lentare dow xinladika loi negrito igualr ben cheta meal tekan kara miet nobet oloi tinkan one o loi karka meal netra at bid wechan wen gax xinladika sinnaꞌ xinladika grito xinladika wa ba wchegan braw meal karwllin diaw netla wite lolli net fuera gate kara lo llichile niae kamie nieti nia kwaton dii na lellenda xinlate lo llichili net fuera gatə kara lo llichiri net tolor de netrətla wden le ka miete ne den de war lei ptietin loi wyan ka ptiaka lab bailon ro wwian nodete kara mula nemiango loi kanka na loi xgwocha mna loi lan chia fuerate de to lo llichiri luxan ladika ka wlocha kaxua lo diba gochainde me alma xin la kara xinladika mea kala rrika tonna xkaba rrika. Lei xinla la mejor no kara mealba rica xinlate laka lliaw ba xilaw lan lliaw para nwch xin la net xinladika netla aila nten de de- de kaxtxe kanex mucha wen kara lma aga det wanti loi kam kato nan ti loi chawe kame maloi kan wi ma a loi ten lli wate loi kabetin liantox ladika xnaꞌ diikaꞌ llinin tinka wa noi wa loi lian tello ka mia ka mieti liantex xnaꞌ diikaꞌ leya kartello to loi ne negro negro ralon illin kane kanan li divine to loi lo llichiri loi llamado negrito nann dii na lellenda mari dii le rien compro mas batial kani ku gutan kanin nepe loi nunca jamas wiatin to rio kane kan. Xinladika escopeta per loi ga di ditor yeḻꞌ jamas wa tin xinladika te kara niie kar loi al contrario yeeṉ lo kanini karnal lorkan meal chawen kax logana talvez nookarme ane tal vez xidokax per loidi nal llenda omari xinladika dii dii na lellenda bchoatona diikan na ano nonio lete lellenda mari <noise> Bene kan lar nen zapat vestid nes zapat nex xnaꞌ diikaꞌ xinladika ne xinladika ne xinladika leide ner nekan chumi ner rene kan tapa karton tapa reja to lei gon ka convivir xnelekan ka familia te bin ukan bix wnia lei xinladika xinladika rrun ka convivir na bibilka ne xinladika arunen tob xnaꞌ diikaꞌ a champurrado chocolat par lo gonkan convivir nekan kon familia nete kul te to pareja dikar ni nikanto xnia to pareja loi xnaꞌ diikaꞌ rrunkan convivir axta lo rrunkan guantar axta. Lun once doce de la noche lei rrunkan convivir rrunkan convivir leiga leiga le tu bzan todos sampatiar katꞌ li loi bini ant estiote te kodate de tub ta netub ikar nikan lo llichiri loi biniaka owixnia ka kom loya kan dox ika ka lo santo to loi ler loi ka xlli ka kambal dicion te tanto te familia te kulta te familia te taw lor i tulli kaw lede nekan llene xinladika kuloi de nento dio pashax ne renel tch xinladika tio pabe e kabe lato loi damiox te tios to santo to loi ragakante vestido lor yoo kan bendición te dios te lo rai lla lei goxnia kan por lluto loi rraka xinladika wwekan mix xinladika. Lor xinladika we kan mix te lluto te santo tomas rri xinladika te lo llichiri te lei ralla logo wa bi mix li ka ni ka mieti igual loi wekan mix le xinladika wekam rlat wm kulei kan xinladika go wen welbeda en me xinladika para llekan kam ropa kam ladika ronkan lo llichiri leix ladika xnaꞌ diikaꞌ kulei belam me la te rochoto um loi tai loi xinladikar despuexion to lei di leida kan llota bendición antes dios ikar nika lollichi leix ladika kamieti lo rrikan sia war loi ka bite familia war loi ante lleka mier xewa lekan chocolat nepa. Chaw dika nenkan rine xinladika para tete kulon neka igual par to ka rronkan wa loi nerunkan tu lle nu kan nupe para despues te lo mix wa loi wa bi xin recorri do ichirri loi ix ladika xladika despues de mix wale rekan wale die kante llute ta wal loi ti goxe rin kan dios rraka nekan bine wa loi ronkan dakax loto moli maw otob binax tradición te lo llichiri ogana loi ronkan tob lle mala xinlandika runkan tob xinladika karnita mala loi tie ka miete loto war loi par goxelin maka teti rraka llalveda tikan mintan wachalti wa loi xinladika roka to bletata dir loi despues runka ka llet tikan war loi ne runkan to bxiladika ka gas ka. Baso lei te llia te loiti lor rio o maxkal dinax tradición per lo llichili baso llia runkan xinladika abaso par maxkal leini runkan tiisikan loi neda lollekan recorrido loixe da bikan loi tu wakan tu pakan to mieti kan wato lei xinladika recorrido loi lux re corrido wa loi rabikan rtanto tanto bal nel cha ban rro ne baltex xnaꞌ diikaꞌ xinladika da to balde kul pinte bautizo rent tanto na mbalte xinladika biltawa rupa kandel kan lei xinladika loi bakanto ban lei xixkan <noise> ma para le llenka kan lei neda lei teti lei xladika bikan loi xnaꞌ diikaꞌ okanto na lo llichiri xinladika runkan recorrido te kan. Te lor gugan te lle llan ni kan par lodi di loi rraka reconocera fa familia tresaakan lor dukan nu pilellu te kanto ga wa loi tiisi kan to bxi aman gax lo leida nekan nen nikan wa par loi li nax to pequeño xnaꞌ diikaꞌ convivencia neka wxneti lo neda wa ka bin ri lo reneda wa lor loi lo ruda wa ka mieti machu lo to presente tobota kara bin rrio korre recorrido nee ti maxlale bini lo rekan toko makan lo llichi recorrido wa loi xinladika loi teti loi lux ladika recorrido wa lei bieꞌ kan lluu ner- ner- nerlo kunekan kolu xnaꞌ diikaꞌ wat llute wa <noise> ko loi kwa beto kolo mato loi wtio pato loi ree lo chin kan te recorrido to loi. Te neka kolo de ninax xnaꞌ diikaꞌ señal de ke no ba chinka aka kweti ne xinladika ka rueda la a xinladika be chin kan lli wa loi xinladika to lei bachin ka mieti te boda wa lor lokan gor chikan kan ga loi te ti wa loi bad riekan priekan lox wa xinladika tisi kan conviti kamie kamie tom na lo neda nellu iwa loi tisi kan ne xinladika non na no loi runkan ladika jana loi runkan neka trasti xin ladik ti kaxti loi lo xinladika lo xomaka kwalisti xe kan xe loi dii runkan ka lle la netom bdo ka ne risan wgar loi por lo xtikan ne xnaꞌ diikaꞌ dii runkan li per a lio kan boda luxax guite chite lo xniakan pox choto we lei. Ne awa to pastel marron lor tiki kan xexo ladika te boda gana loi dii man rukan kan xinladika xinlatika nox to pedas pastel awa xe ka mieti re te boda loi loi xgu xtekan do loi bibay li lor yeekan rokanr nerrekan runkan convivencia madi runkan axta lo dos si una o rakan lla la te lo llichi li par la convivencia lo xlliacha lo rei loi te ralla kwa loi xinladika de llinkan reconocer bal roo xinladika xinladika bal roonan kan te xinladika a te por parte a te wlba chian xinladika loi ralla lo de lli wkan reconocer xinladika loi ralla wa loi peda ka kan xin ladika ralla to dios loi to to ka mieti loi oda te bin tawa lol rellilin kanto blliella maa. partete kur gwala loi to paga kwa wa loi tebaal neka topakan te tu nabaal leix xnaꞌ diikaꞌ te ta wa lo nekan tu pakan wa loi xin la tapa kwix topa papa ka mieti ka aka to bxenin wa lor tu wa despues wa lo rraka deikan loi de nekan to presente dakate na mbal rro or lei de nekan chon maxkal <noise> de nekan xlati chonan tapa karton tapa reja tapa botella o ja botella de nekan par lo llekan wal unkan convivir ne bin bal ro loi bin ban mal ro wa loi funda kanto comida loi ka gunin dar para lle da apa ka miete ka mieti wa loi run kan convivir entre rallekan loi kul wa loi en neto sika mato loi ka kan lleka loi wa luxteka kan wa loi lo di jaka once doce lo rabida ka kan die kan wol wa le por parte te kul te ta wa loi te te bin <noise> pareja wa loi Xnaꞌ diikaꞌ te boda wa loi tie ka parla lor chi kan to caldo to di yinaꞌ to costumbre te lo chiri kartonka xenla te ti to loi xinladika loi axta loi tod tres una dos lux convenciate xinladika te llu tu kun latuka kwa loi de de nio parxnia wa loi lux chi tekawalə na radaka lla lei letixan lokan btogakan da mieti mala ka loi xnaꞌ diikaꞌ de dakan wa loi xinladika por igual loi pakakan mieti kan por parte te rallak tapa nin xinladika por igual nekan to <noise> ma loi xinladika lo raka lo una dos wa loi remakan wa loi tres la logorto rioma te tenkan anteka kan de ka wa loi opakan kan delan igual landekan tio bachunnaꞌ tio pa kubeta anupin ne xinladika tin nax presente de boda. Next landika tapa karton tapa reja loto diikaꞌ na voluntad de kandene ke kande tiopa chona' xla bot xen la xenla botella maxkal man tu loi gan convivir rloi lux nikan wan ronkan kan bun entregar presente wa loi xinladika ka kwete ka lorka di yana loi te karun kan vivr rl bien cansad kan lor wa gent katega presidente wa loi bikan rekan wa loi te lanlloi wai lloix ladika la runkan ka convivir bin na na wa lei runen to comida por igual or rro kan rrekan igual kan convivir te ti wa loix ladika xen ladika axta lo lo die diez one doce ladie kan llu te kulga owa no bex nia wa loi por igual rokan to kal to ma no to diikaꞌ no le lo dioskan runkan de nuevamente te lo runkan ka convivir to kansad runkan xinlateta te- te boda bir runkan. Lo llichiri xinladika ti runkan to boda ma or lone xlogar tapa chi boda o gallichi xda la despues ultimo da loi de rabi dada kan xinladika le wyakan xinladika ta llute kur wa lei kano bix nia wa le llinda gakan wniakan nel tochin tal xima lor wxa xkwale de ded kwante bin nad ledi nipi lo yell chuza ka familia bin pareja ma war tu leida kan wa lei runkan le de wia akan bin bi na xta bix nia wa lor delli kan reconocer daka bin bin mate bin bix nia novia de garnie kalo llichili di romakan xlatogo zale to xman completo to run turar to boda ron convivencia de lo llichirili run makan ri xinladika lo llichite tomás nan santo tomás nan rin per tomás en nin tisa ka lo llichiri. Fiesta de los llichiri do lox xinladika dieciocho de lam beo diciembre de loi do lox de dieciocho lokan rekan reka llakan lloto <noise> rakan llar choto de tomás to lowa do lo waka ka fiesta de xinla santo tomás de tomás lan rin santo tomás na na per tomás na te lo llichiri tomás di kami kamieti tigwato tla el mieti nitro tanto diikaꞌ nan naka kosa per niakala turbo mieti lo llichiri loi tomás o más tomás na kanrie xinlatero rilliro loi rraka fiesta de tomas lo de na kanon <hesitation> aka xinladika waka llarta lloto to lei waka xinlalla loia ka gok xinladika rraka adornar xinladika rraka adornar tanto xinladika fiesta dirri latka adornar lancho to en xinladika juera la llutonga. Rraka adornar neka adorno xlap la plastiko na xnaꞌ diikaꞌ to nin le nax señal de ke no wa lo do nox te lo llichiri lei di wakan tratano ka adornar xin la fuera brite te lluto lei ner xinladika despues de ti to bchile rraka adornar lalloto xinla nadika llene rraka adornar adornar te xnaꞌ diikaꞌ tanto lleban gradiola nex xinla xinla ukara dorno de más o menos xinla de acuerdo xinladika no nan tradicion te lo llichirini dikar nikan ndo llichirik tar nikan lo llichiri tu bror nikan mieti mieti lo rekan ne chaw retan nin latro dikan arnin la xkwa tisa per xinladika dirnikan mieti xla lo llichiri loi rrako adornar xladika kalle mbambala an xinladika tanto fuera loi ben xinka gol max xinladika xinladika to l. Rinlei lecha xua a karraka adornar ula xkwama ne neto bajiw madika nax to presente te no xichu mieti niakwa tu pe mala xinladika to ni loi mieti xinladika mie lo rrochunga na mie tu pe to panio mailo leni runkan niakwa xinladika te lo llichiri xinla netob tekarax xinla te kara te nillial adornar niakwa xinladika rri rukan xinladika fuera to lei lex na fiesta ma loi nekara bin na te comisión ma loi nerdu lokan loi chirrokan adornar loi kan binnaꞌ xenladika bal rokan loi xinladika laika runkan adornar loi xinladika runkan to bxi xinladika to relo na kulto ne ne ne wbalb roj tokapa mieti na por loke kwe runkan. En loi tupa pa loi te kulto lobian kan nocho to wa to loi rikala laka adornar laka xinladika raka fiesta te lo llichiri loi xinladika lei bi nan ba loi pues tu xes presiado wakan do loi rokan lo blleta made gora la to ka ronllo tomare ron kan lo lleta ma xita lon da llale tan wale len da rumba nakan te xinladika to parte te na nombale ron loi rukan kara mieti di na par roon acompañado de kara man wal de loi xinla rulan kalambal toka bin llak kana loi madrina grandi cheka bin de na a la loi madrin na mbaltona karmper madrina nax en español per per bin na nam balch nena mbal de denala loi xin la tu bakan lo ron ganaseo mal ronllar ka rio kan lloto lo rogan lo llet tama loi runkan convivir ne tomás matlan rullon lote ti loi. Runkan adornar runka xinladinka luxte ka wan loi ralla wa loi xinla ne nedu comisión no duto comisión de festejo nakan xinladika lo llichiri loi neto kanto me alma arlo a fiesta wa lei xinladika ni lordunch uno pito loi chite chon chi wgu chinte ladika día ventidos xinladika lor tikzima ka kwila chite kalenda wa lo loi de nekan xinladika max to mala isi kampar lokar buela xinla radi di rumba laka comisión de festejo urka men na comisión na do leia tu xinladika tukan utuma mea lo llichi tu mea lo llichi loi di runkan lo llichiri mari par la a fiesta ḻa diikaꞌ runma la fiesta de tomás rin loi xinladika riloi ka bina fiesta klan te tomas la loi riloi ix ladika loi xinlade Fiesta la ra chita chunchi wa loi di man ran loi xladi kan to maxkal ma kawi chin to refresco ma xinladika kan wila ti ronkan to ana loi ne cerveza marti isi kan runkan rran kan ladika no na voluntad kan despues loi rollada ta loi di ronkan wa loi chi veintiuno loi te wwiakan bin na kulto ma lo xxen do to kan re kan veintidos lonede wiada lo bi runkan convivir dii neba ni bal nevina kultor na na convivencia tekan lolli lollichi te klan bi loi ladika ar loi na fiesta de tomás dan rin loi xnaꞌ diikaꞌ di runna makan loi tu pakan bin parti tek na kulto loi ru paka bin na tetə bien na nan balo dii ronkan kombi vivir ne kansad nakan chite kalenda lei tisilor de to chi sandi ur mangan lo llichi tlan ri. Loi run convivir ne tun sagrado alimento madi rio kan esta ri daxt lo xladika lu xinladika loi despues de ti wa loi xinladika loi xinladika der reconocimiento te por parte nam relli reconocer kap madrina kari llin nep kar tet nombarlo topa kulto ne topa ka madrina loi bin na nambal na kut to loi kut topa kola ronkan convivir kan to comida runkan xinladika ka convivir kansakan irrunmakan tu pin kulto cuartiti lo kulti lo llu zuka bin kulto marron kan xinladika lei llinkan reconocer bin na kulto bi na re chinkan perka loi binna na bal wa leir <noise>